Tonga de magnantso mpanamboatra za hoe: Allô, oviagna agnao afaka mandalo amignay aty, fa maratra rano aminay aty de hoatrino ny manamboatra izy hoatrino raha tokony ilaina amin'azy, na tegna tsara mandalôva hely aty iagnao, mijery hoe ino le raha maratra, de ino tokony ho soloina, de ohatrino vôla tokony ilaigna amin'azy ahaizagnay magnao budgten'azy, am- budget tokony lany.